<hesitation> ndiyan butelaaji ɗan kaa ɓurani kan sabi kanjan ɓuri senaade e cellal duu. So wanaa ɗun tergal neɗɗo ndiyan ɗan mboowɗaa fuu, tawan aɗe waawi yarde ɗun. <hesitation> ana waawi wayde torlude ma. Kaa, hono ceniiɗan ngaɗaaɗan e butelaaji ɗan, ɗan ɓurata moƴƴude e banngal cellal neɗɗo. <hesitation> so tawaama ndiyan ceniiɗan, cellal muuɗun neɗɗo ndaarata kaa.